Nilai kehidupan manusio menurut sayo sangat lah, yang penting dio tu beguna bagi kehidupan, manusio nilai manusio itu dapat kito tengok ketiko dio ber social ketiki dio membantu orang lain nah jadi nilai dari kehidupan manusia tu banyak yang biso kito lihat dari sisi mano be manusio nyo yang tertamo tadi dari segi sosial nyo, manusia ni kalau kito tengok-tengok dio tu memang makhluk social, dioa saling membutuh kan anataro satu samo lain, manusia jugo dio dak bisa hidup dewek an iyo kan, dio sangat-sangat butuh dengan orang lain, contoh nyo apo missal nyo kito ado masalah kan dak mungkin kito menyelesaikan masalah dewek an atau macam mano, pasti kito membutuhkan orang lain ha itu salah satu kenapo nilai manusio tu tergantung pado niali social nyo jugo dan jugo nilai dari manusia tu ketiko kito tu mempercayai sesuatu, contoh nyo bae apo, contoh nyo tu kepado agama tu kan kenapo kepada agama, karena agama ni. Adolah panduan hidup seseorang lah, jadi dio tu kalau orang sudah mempercayai agama berarti dio mempercayai tuhan, iyo missal nyo kito sudah mempercayai tuhan berarti nilai dari manusia itu dio pasti taat pado tuhan nyo seperti yang sudah diajarkan samo agama nyo, nah apo nilai nyo tu, itu adalah nilai kebaikan, nilai kesetiaan nah karena di ajarkan pada agama jugo kito tu harus berbuat baik, nilai- nilai seperti itu jangan kito melakukan hal- hal buruk karena nanti kita bisa berdosa iya kan, kita harus berbuat baik terus kepado orang gitu- gitu nah itu tu menjadi salah satu jugo nilai- nilai penting lah nilai baik itu nilai ber agama kito baik kepada orang, kita membantu orng, kita membantu orang yang membutuhkan adalah nilai, agama yang gimano tu dio punya kesenimbangunan lah antaro social dan jugo kebaikan, jadi banyak lah dio tu nilai- nilai dengan manusia ni utamo tadi social kito, kebaukan kito terus jugo apo namo nyo. <hesitation> pendidikan kito, pendidikan itu adalah nilai jugo, kenapo biso nilai jugo. kareno pendidikan itu adalah bukan-bukan sekedar nilai yo kan tapi itu penilaian orang jugo terhadap kito, wawasan kito itu ado suatu penilaian itu merupokan salah satu nilai manusia, manusia tu bisa di lihat oleh manusia lainnyo, kito di cap oh ni orang yang hebat segalo macam tu kan dari value atau nilai, nah nilai tu apo, nah itu contoh nyo tadi dari pendidikan kito kalau missal nyo pendidikan lahn jauh, pendidikan kito hebat, pendidikan kito yo dapat <hesitation> membantu orang lain pasti kito di cap ini orang baik, ini orang hebat, dan segalo macam itu salah satu nilai, dari nilai social, kebaikan, dan jugo pendidikan macam tu.